الصراحة متابعة الأخبار مهمة عشان نبجى على إطلاع على ما يحدث حولنا سواء كان في بلدنا أو العالم، من مميزات أنك تكون واعى للأحداث هو أنك تجدر تتخذ الجرارات أفظل، والعيوب هى أن الأخبار تكون محبطة أحيانا وتزيد من التوتر إذا تابعناها بشكل مفرط.